Wuro mi yiɗi mi maha kango woni wuro dow ngo dow ɗiɗi.ngo suuɗi gadooje kanji jowi. Wuro marngo kala ko ɗumeto nder.